Daway chito bio derak chino wioni iliallod ya llottioll ki primer chi chiliallo kon liallo lo sag chiyag tiolla teneg nia dia chit loi chikchik ione par dika chiok fok werenke dawachito <noise> bio o ira chlan lakichane yo io tioll iliallo yan loll la tion tu liallo lia lo lla chi chip tiop yawe nicha yawei ich yano ne na dekax kan kaxan nichio tulon pue poreguen donin <noise>